Lu metal detector è 'n apparecchiu elettrònicu ca permetti di rilevari oggetti di metallu ca nun si vìdinu cu l'occhi pirchì ponnu èssiri ammucciati o sutta la terra. Utilizza l'undi elettromagnètichi, e misura l'undi ca nèscinu e chiddi ca tràsinu di manera ca quannu c’è 'n oggettu di metallu nni li vicinanzi, lu metal detector si metti a sunari e accussì si capisci ca nni ddu puntu c’è qualchi cosa.